Ma'ánj ni si kuri chaj bin sisi nari nej 'ngo chuj nga kasiti, rruhua 'ngo sarten ta chi'i si kasiti ta ni hio bin 'ngo nihia 'hia, ni taj cha kasiti ta ta chi'i ta kuri chaj man, nari nej 'ngo chuj ngaj nej arij nej toj kasiti lij 'ngo kinj, nga 'hiaj nej 'ngo nuta nej ta chi'i si kasiti, ta ni taj chaj riñan ne' rruhua chiñán ne' ni ta bin si 'hiaj ne' áj, sani ba a'ngo ta'aj ngwi ba 'ngo ngwi ni kurij ninj cha nej 'ngo tamin, ba 'ngo ngwi kurij ni cha ninj a'ngo sitamin ta go'ngo nej chuku, sani ma'ánj ni kasiti kuri chaj ni be ta si cháj rruhua tukuáj.